Ēnukuréén inja iligéén ligéén épayo énukuréén waaf. Mara nang sinukuréén saan umimé sén sijiiŋ, éni sibaaj gulé, sing siŋaso nak siligéén so éjoow, siligéén so bujiiŋ, siligéén so bu siñumé ékaan sifoop. Sinukuréén saan umimé sén siyiit, éni sibaaj gulé, béligéén so gaféén, siligéén so buyiit. Dédé cilmé nirok énukuréén inja iligéén ligéén épayo énukuréén waaf.